<hesitation> Karaha a Madagasikara mônko zegny misy lôko andranomamy, misy andranomasigny de fahazaoko agnanjy zegny mety ake akeo amin'ny <hesitation> roanjato ake zegny isan'ny le lôko amin'ny fitambarambegny <hesitation> fitambaranjegny hoe na le andranomamy zegny na le andranomasigny.